Sohõ harize no araŋ na ay hã matekaŋ i ga te ka harize hinse ka hina, a ma boori matekaŋ i ga ba i ma ŋwa. Toh harize din koy ni du harizo ka'ka ma kanda ma koosu ma gunda bagu, din na bagu ma teelo ka ma yandi kayna wayna-garra ga, haro da wayna ma kar haro kul ma sundu. Ni di da sandi, ni ma za ma dan ma daŋ kuso ra, din na daŋ kuso ra ma kande foy jinay yaŋ ka daŋ foy jinay hanno yaŋ. Din na daŋ a ra toh ka daŋ daŋji, ni ga daŋ daŋji moso-moso no ni ga daŋjo daŋ zama dinna daŋjo daŋ iboobo a te baka-baka ka tun kay, da tun kay a si te hinayaŋ hanno. Kala a ma diibi car'ra ni bumbo ni ga ɲwaa ni si ma a kani, karjo da hamo kul da baŋ ka daŋ car'ra ni di a sara nooya. Amma din te a se yaadin moso-moso din ban a nin ma zumandi kayna fo a go kuso ra ma nan a ma yay. Da yay ga ma soolam ka'ka kuso ra ka dake ga din na ka batoh, baikulu kaŋ se ni na no'no toh ni ga ɲwaa no baani samay zama a tay, hina yaŋo nin. Ni ga baso ka a ga matekul kaŋ ni di daama ka ŋwaa, amma muddum manci yaadin no ni te a se toh a si boori matekaŋ ni ga baa a ma te.